اه <hesitation> حيواني الأليف المفضل هو القطة. أحب القطط لأنها هادئة، ولها شخصية مستقلة. وفي نفس الوقت يحبون الصحبة، لما تكون أنت بحاجة لهم. بعد هم يحبون الإستكشاف واللعب، وعندهم طريقة خاصة في التعبير عن الحب، مثل لما <hesitation> يموون أو يجون يلمسونك برؤوسهم. أنا أستمتع بوجودهم، لأنهم يعطونا جو مريح في البيت، وفي نفس الوقت ما يحتجون كثير عناية.